Makaron turlariga: Spagetti, tagliatelle, penne, rigatoni, lasagna, fettuccine, linguine, fusilli, ravioli, farfalle, gnocchi, papparedelle, orzo, bragatini, ziti, tortellini, macaroni, collenolli, cavatelli, agnolotti <noise> kabilar kiradi.